Morobͻbͻ moho mbͻdzen abͻ nkanee nkorkor du a wͻhyɛ hwee dze kesi ͻha ntamu wͻ ber a mommbobͻ no ndzidzido. Ntsi merehyɛ ase no, esia, eduowͻtwe enum, duanan, eduosuon ebien, dukor, akron, eduonu esia, nwͻtwe, eduokron akron, enum.